Desëteŋ uciwi pëmee ukoowí këcí wí fáan wala ukoo wí kanbandaru wí fáan. Wumënţ wuŋ cína dí iñan nasiyën baţí. Ñaan pursirëţ pëmee koowí nëcí wí wala pëmee koowí kandoolul wí fáan wala koowí wumënţa wuŋ dal. Ţí uwín njí manjá desëteŋ acína dí kañan nasiyën baţí koowí ñaan kací wí, <hesitation> koowí kanbandarul ñaan umëta wun cína dí kañan nasiyën baţí. Nasiyën baţí ţan pursiran pëmee koo ñaan kací cí fáan ná koo kandoolul wí fáan. Adon ci yank baloŋ já bëmee pëcaţ bukal abanda me budi kamee unú wí bëcaţ wí. Pëcaţ bukal awokani baloŋ cí ibumee baká pëcaţ bëmee kaloŋ pëcaţ bukal awokani me budi kame unú wí bëcaţ wí. Kon wumënţa wuŋ acína nasiyën baţí, desëteŋ cína dí nasiyën baţí.